Mun asa ulun lah, meneliti urang sebelum kawin tu penting banar pang lah. Soalnya kayapa yo lah? Kawin tu kan sekali seumur hidup ja lo. Kaya, kam mun sudah kawin lawan urang nih, kada kawa lagi sudah ampihan lawan urang nih. Bujur pang kawa becerai tapi kan becerai tu kaya, jelek kaytu lo pandangannya di sekitar. Nah, ulun tu lah, munurut ulun, kaya urang kawin tu harus banar tu pang mencari kaya, ni keluarganya kayapa gerang? Urangnya ni kayapa gerang? Kaya, bujur lah urangnya ni betanggung jawab kena lawan keluarganya? Soalnya asa ulun tu banyak banar tentang kasus kaya urang becerai gegara lakiannya ni beselingkuh, kada membarii duit, bemain binian. kaya, apalagi kaya wahini tuh, artis tuh lagi banyak- banyaknya lo diselingkuhi lawan lakinya. Kaya lakinya tuh, main lawan binian lain, guring lawan binian lain. Jadi asa ulun kaya, apa yo lah? Kawin tuh harus bujur- bujur tu nah. Apalagi misalnya lawan lakian nang kada tapi jelas nang kada tapi dikenal banar tuh, kaya harus bujur- bujur dicari tahu banar tu nah. Ulun suah jua ada kenalan, inya tu kaya handak lawan lakian, tapi kalinya lakiannya tu sudah bisi bini kaytu nah. Tapi gegara inya ni kada tau lo, lakiannya ni sudah bisi bini, jadi buhannya tu kaya bepacaran ai kaya biasa. Tapi si biniannya ni pinanya kada tepikir jua pang lah handak betakun kaya, kam ni bisi bini gerang? Soalnya si lakiannya ni kada handak mengaku kaytu nah. Nah pas itu, inya sudah parak kawin lo, sekalinya si bininya nih mendatangi kawan ulun nih. Tekajut ai lo kawan ulun kaya, ai kam sudah bisi bini kah sekalinya? Habis tu si lakiannya ni hanyar mengaku kalau sekalinya si kawan ulun ni handak dijadikan bini kedua. Wih, di situ lo ulun kaya bepikir kaya, ma ai lakian ni seininya banar kah handak bisi bini kedua kaytu nah. Sampai inya kada mengaku lawan kawan ulun nih. Mana si bini pertamanya ni tekajut banar, si bini pertama ni nih hanyar banar beisi anak, pinanya anaknya tu hanyar setahunan kaytu nah. Habis tu ulun mikir kaya, ma ai ulun ni pinanya kada usah kawin ja gin sudah. Pinanya lakian ni kadada nang bujurnya. Kaya, urang- urang tu banyak nang bedusta lah, men- menyelingkuhi urang lah. Kaya, ada ja tu nah cobaannya. habis tu, apa yo lah? Ulun merasa tu jua hanyar ni pang ada keluarga ulun kawin lo, nya tu sepupu ulun. Tapi sebujurnya sepupu ulun ni nang kada tapi beduit banar kaytu jua pang. Ulun gin bepikir, kenapa inya ni kawin? Maka inya ni kada tapi beisi duit kaytu nah. Kayapa inya ni handak memakani anak bininya? Tapi kaya, keluarga ulun yang lain setuju- setuju ja pang. Tapi, ulun tu kaya heran ja kaytu nah. Setahu ulun inya tu kaya kada tapi bisi kerjaan nang bagus, nang baik kaytu. Jadi kayapa yo lah? Kaya ulun rasa kaya harusnya, sepupu ulun tu kaya jangan kawin dulu. tapi nya tu pinanya kaya memaksai keluarga kaytu pang ulun handak kawin, ulun handak kawin. Jadi kayanya, pinanya keluarga ulun tu munyak jua pang sudah lah mendangar inya betagih handak kawin. Jadi dikawinakan ai. Cuman ulun kaya apa yo lah? Kaya asa kesian ja kaytu nah lawan bininya. Inya kada tapi begawi banar jua lo, duit nya sedikitannya ja. Kayapa handak memakani anak bini kaytu nah. Habis tu mun di keluarga ulun sorang tuh, sebujurnya belum ada yang kawin pang lah. Kaka ulun tuh sudah parak tiga puluh tahun, tapi nya belum kawin. Dan ulun rasa kaya, nya tu jangan kawin dulu pang. Soalnya, inya tuh masih betagih duit lawan kuitan kaytu nah. Masih kaya, ulun merasa lo kaya, inya nih mun kawin kayapa handak memakani anak bininya? Tapi bagusnya mama abah ulun jua tuh, kada nang menyuruh inya kawin tu pang lah. jadi kaya bagus ja kaytu nah. Cuman, pinanya di mata urang- urang tu kaya, ini tuhanya sudah anaknya kenapa kada dikawin- kawinakan? Tapi ya itu pang pentingnya becarian duit dulu lo sebelum kawin. Jadi kaya, jangan dulu pang kaka ulun ni dikawinakan. Kena timbul pas sudah kawin, timbul jadi banyak masalahanya lah, kena bekelahi lawan bininya gegara duit. Habis tu kena anaknya kada kawa dimakani, habis tu jua kaka ulun nih, kaya apa yo lah? Kaya wibu tu nah. Jadi inya tu kaya ketuju banar main game, kaya kada tapi mikiri binian tu pang. Jadi kaya, kalo <hesitation> pina kawin tuh, kalau ai kena bininya kada diheraninya kaytu nah. Haur main game tarus inya. Jadi asa ulun munnya mencari tahu latar belakang keluarga lakian atau binian sebelum kawin tu penting banar pang lah. Soalnya kaya itu pang. Nah jua keluarga ulun tu lo, ada sebuting yang handak becerai gegara sekalinya, lakiannya tu kek posesif banar tu nah lawan bininya. Kaya bininya tu begawi lo di kantor, tapi bininya nih kada dibolehi pander lawan lakian. Walaupun itu tu kawan begawinya. Nah dari situ lo ulun merasa kaya, ma ai ini sebelum kawin kada ketahuan kah sifatnya yang kaya ini? Kaya, kenapa hanyar aja kaytu nah. Kaya, lakian posesif tu harusnya ketahuan ja kalo dari awal, apalagi munnya, munnya bepacaran dulu kaytu. Pasti ketahuan ja lo, tapi kenapa buhannya ni tetap kawin? Munnya ujung- ujungnya kena becerai ai jua. Habis tu ada jua menyambat lo kaya, beapa bepacaran? Baik langsung ja buhan kam tu kawin. Asa ulun kaya itu tuh kada bujur banar jua pang. Soalnya lah asa ulun tu lah, bepacaran tuh kaya penting ai jua supaya tahu kayapa gerang urangnya ni misalnya menjalin hubungan. Kalau ai inya kaya, main kekerasan kah, memukuli bini kah, atau penyelingkuh kah? Soalnya lo jar urang munnya urang suah selingkuh. Nya kada mau baik, jarnya kena beselingkuh tarus jar. Makanya munnya sudah tahu pasangannya beselingkuh, kaya jauhi ai, tinggal akan ai, jangan dikawini. Tapi ada ja nang macal, kaya sudah tahu ni pacarnya beselingkuh, tetap ja maksa dikawini kaytu nah. Kaya nya tu percaya ja, <hesitation> nih urangnya bakal berubah, pasti berubah kena munnya sudah kawin. Tapi sekalinya pas kawin, tetap ai jua diselingkuhi kaytu nah. Padahal nang kaytu tuh urangnya sudah tau ai sebelum dari inya kawin. Jadi asa ulun lah itu tu, bujur- bujur penting banar tu pang sagan mencari tahu dulu. Kayapa gerang laki atau bini yang handak dikawini nih?